Buelt, buxaꞌay <hesitation> exchibiaꞌa de este rutiri chlaꞌa llibiꞌexkigeꞌe ljikaꞌabigieꞌ <noise> chilaꞌa chlaꞌgazaꞌa pachiraꞌa <hesitation> echigueꞌgꞌ roldə zgaklibaꞌa ba fiadnaꞌa makaraꞌ batalaꞌa lirgu'ulaꞌ ribalaꞌa chamnaꞌari bishiwrdildi'i irdiꞌibaꞌa rienaꞌa bumbubaitayim milaꞌamaꞌakeroꞌr, past c̱heroldga daaꞌbglə xichigakꞌxə niraꞌa bachlaꞌares jiꞌyichuladamꞌroꞌl segureꞌ daa tchmixꞌelaꞌabaꞌ ñilulaꞌa raꞌamaꞌakə kaꞌyoldə. <hesitation>